אנא כנפצל נמתלק מקתה שחסיה פיה ג'מע אלכתאב לי תכתבת חתא לדאבא, חית אלכתאב כתחל אפאק ואסעה דיאל אלמערפה, אלתקאפה ואלתאריח, נעדר נקרא עלא מודואע מחתלפה ונאתעלם חאג'את ג'דידה דימי, וזהאשי כיגני אלעקל ואלחיאל דיאלי מע אן אלמעערד אלפני זויין, אלכתאב כתעטיני פורסה נוסף אלאפקר ואלכלאמת או אכתר.